Ku ma lää ujoma, võta ma üteh tavalidsõlt rätiku ja ujomisrõivaq. Aga või-ollaq võisiq üteh võttaq ka määntsegi viipudõli, või-ollaq määntsegi snäkikese, kas ubina vai midägi säänest.